لازم يعرف بلي هاذيك اللغة عندها فائدة كبيرة كي يتعلمها و لازم يستعمل وسائل التواصل الإجتماعي في المحادثة بهذه اللغة كما يمكن أن يستعمل اليوتيوب و يستمع بزاف لناس يهدرو بهاذيك اللغة و اذا عندو إمكانيات يخالط الناس لي يهدرو بهاذيك اللغة ولا يزور لبلاد لي تهدر بهاذيك اللغة